. Mmekeme ndidọhọ ke esid nni, ke idem mi o, ntinke, ndiọñọ ke owu nwen. Mmekeme ndidọhọ nte ke ọkuk inamke esid enem owu. Nte ame emi ntetie me, mkpenyene ọkuk nyshọ ufọkk eke, ndin inem esid idukhọ ọwọrọ ọkuk nni oro nyenede edi ikpikpu ma ukpok. Koro enyene mme mkpo emi enemde owu eside eti eti. Mmọdiọñọ nte enyeme owu akade akanam ndo anwan, anam ndo ama odo nwan edisin ke ufok, etie mkpo nte isua dup, ikwe eyin iman. Ndin mmo osuk ọ edi ọkuk emi ebe enyenede awak eti eti, ekpedọdọhọ ekededep sef ekpede dep, e dep edep ndito, ndito awak. Edi ndide dip oro idaha ukpok ufan kied idi. Ke ntak oro anundọhọ ete o ke ofo ekpenyene ọkuk nte eyenyene ke okuk idihghe inemesid uwem koro okuk edi mkpo isọñ Edi mkpo enu enemde owu akah edi iko Abasi.